E mbel' lana', re mxubey', re mdiney, re mbel'ley taj lipa' kap nya ma'na, nakap roama' nay'i nke ma'y chomen, na axta' nguma' men, mbay re mxuba'na igual taga nke ma'y chomen nabana ndibmen nzo kina, nzo exlye mena' jwanaza re ma'ya nandyen tana'.